Go'shtli non, qizilnon, piyozli non, qora non, guruchli non, kekslar, shirin nonlar, qoron maxsus nonlar, qishloq nonlari, yoz klassik pishirilgan nonlar.